देखो सा हुकूम अडी बात हवा के ओवन तो उपयोग आज कल रा दुनिया मा गणी तरीका उ होवा। जसा के कोई छोटी मोटी चीज ना गर्म कार ना वास्ता बा चेज जल्दी गरम हो जाव हा। ओवन उ मंका रो टाइम बे बचा और जल्दी गरम हो जावा और पिज्जा और बे गणी चीज हा जई आपा गरम जर सका हा।